Li jorna annuvulati mi fannu pinsari a lu nvernu friddu e vagnatu, unni ‘un si havi la vogghia di fari nenti ma sulu ristari dintra la casa, accaluratu e taliari la televisioni o jucari cu li carti. Li jorna annuvulati sunnu chini di tristizza e sulitudini. Doppu na simana china di jorna annuvulati na pirsuna ‘un ni pò chiù e ‘un vidi l’ura ca affaccia lu suli pi jiri a sbariari tanticchia.